So un wiye good life ko un nyumti. Good life e andine e jadorde nder duniyaaru e jaamu e ceede. Wala ciya jaamu, wala welo nda jaamu. sanne.